Nte miŋ ka diiyaa baake nňe wo mu kuccaa le ti. Kuccaa ka diiyaa nňe baake, aniŋ, kuccaa niŋ kaludu. Iyoo <hesitation> tiya duurawo fanaŋ ka diiyaa nňe le, haa. Tiya duuraŋo niŋ kuccaa niŋ, kuccaa fanaŋ ka diiyaa nňe le, kalidu ka diiyaa nňe, tiya duuraŋo ka diiyaa nňe; kumu duuraŋo ka diiyaa nňe, ceeboo wo de wo buka diiyaa nňe baake. haa, hun.